I insetti segondo mi communican tra de loiatri con in mani- mainea chimica deuviando i feromoin eh ad esempio. Dapeu peuan ëse, peuan communicâ co-o contatto quindi se se toccan e comm- e communican e ascì co co-i coî eh di seu corpicin. Mi penso che e cöse che conoscio in sciâ communicaçion di insetti seggian queste.